La kú xen kö óó je re jný re fáá’ra, ajia’ re lí fó’ talý re nⱥrá la nɇ, ‘nⱥ’ kö mý ekiee’ kö mý ñí exin llave jö bá re lí fó’ renⱥ kö óó’ e dse jný dxó.